'Ngo nej chuku lí nin' toj 'hiaj min 'ngo chu'be lí hiaj nne cho' taaj ni baj xuj tuse chuj ni kin' tu'ba xuj 'hiaj xuj, ni kij 'hiaj xuj ta si nin' 'hiaj xuj ba taaj ni naku'na' xuj ma'an xuj nej ni tuka'man' si-to xuj, bé ta min 'hiaj xuj kij 'hiaj xuj bé ta ba 'ngo chutu lí nej nin' 'hiaj nin' xuj, uto' 'ngo ko'o ni 'na' xuj cha chuj riñanj ni kiri' chii' ki'hiaj xuj si nin' 'hiaj xuj, ba chutu lí ta ni 'hiaj xuj si tucha maan ahiu xuj si chi'ngaj xuj ni niín' sisi 'na' xuj si chi'ngaj chuj mán nukwej chuku lí ta nin' 'hiaj, ba chuche nej nin' 'hiaj chuche si hiaj nne' cho' ni urin bej xuj, nakunaj xuj tikachi xuj ni nachu'man xó hiaj 'hiaj xuj ni bé ta ni nin' 'hiaj nej chuku lí ta, sani chuku man be' 'in nin' xuj sani nin' 'hiaj xuj bé ta min 'hiaj xuj bé ta ba kuahiu nej bé ta ba 'ngo bé 'ngo chube ta nej, nin' 'hiaj xuj si tuche maan chií' nej xuku ni nin' 'hiaj xuj bé ta nin' 'hiaj nej xuku lí ta, ba 'ngo chilu lí nej sisi kuto' 'ngo tasu nnee nej si kuto' tanej kamin 'ngo nihia choj nej ka'na' 'ngo chilú lí ta ni cha ke xuj riñanj, ni nin' 'hiaj xuj si naku'na' xuj ma'an xuj ni ahiu si-to chuj ni ahiu riki nihia ni ri' xo' ni kiri' chii ki'hiaj nej chuku lí ta, bé nej chuku lí ta min chuku lí nin' 'hiaj ba a'ango a'ngo taaj chuj sani sé chuku man be' bin chuj, bé nej chuku lí ta min nin' toj 'hiaj mán be'.